<hesitation> nimbaanza nimbasaba ekiganyilo habwokukerererwa, ahh then aho nimbagambira obuzibu obu ntangatangaine mumuhanda, eraaba eri njura rundi obuzibu mumuhanda, rundi habwaki nfunire obuzibu.